M'ant nau imui pag'ora ca depint benni cincu cincu personas a cenai a domu. Ma deu non scidia nudda, imui ita fatzu? Mancat mes'ora, ant nau ca benint i noioras. Imui funt is ot'e mesu. <hesitation> Ma gei mi scabullu, imui ddis fatzu u' pratu de spaghitus oll'i allu, u' hamburgher, tanti in frigoriferu nd'at sempri e u' insalada e gei nci passant aici, gei ddus prandu aici. Inzandus ita fatzu, cumentzu a ponni s'acua, sa primu cos'e fat <hesitation> de fai est a ponniri s'acua po sa pasta. Pigu una bella pingiada, dda di acua, deu sa sali si dda pongiu subitu, non aspetu cumenti nant, e poniddi sa sali candu scapat a buddiri. Deu invecias, cumenti costumu a mi ndi scaresci de dda ponniri, inzaras ita fatzu, pongiu pingiada acua e sali, totu impari, alluu su gas e via. E s'acua est posta, che cussa est sa prus chi trigada a buddiri. Poi po fai s'oll'i allu, pigu una bella sataina e ddi 'etu s'ollu, bellu in cantidadi, una bella sataina lada poi dopu, apustis, nci depu ponniri is spaghitus po, po ddus fai sighiri a coi. Pigu sa sataina, ghetu s'ollu, apustis mi circu cuatru cincu titua di allu, ddas pullu beni. Non ndi pongiu de cussus, <hesitation> ponni, mettilo in camicia, ita ca ant'essi in camicia, s'allu 'oit puliu beni, segau arrogheddus Ghetau a sa sataina impari cun s'ollu. E poi sa cosa chi praxit de prus a mei est su peperoncinu, e ndi ddi pongiu in cantidadi, si depit intendi. Inzaras <hesitation> alluu su su fogu e pongiu a fai sa fritura in custa manera. Ollu, allu e peperoncinu. E ddu lassu andai finzas a candu s'allu bessit groghiteddu, giai giai marroncinu, ma groghiteddu nareus. E inzaras ddu studu e ddu lassu aici. In s'interis s'acua est sighendi a buddiri, pianu pianu. <hesitation> Ita fatzu, po segundu ddis fatzu u hamburger, ma non ant'essi sa cosa prus bella de su mundu però gei <hesitation> gei funt bellus. Si ddus fatzu cun, sa propriu cosa fatzu po is hamburgher. Mi circu un'atera sataina bella, manna e pongiu u' pagheddu di ollu e poi aciungiu u' pagheddu de tamatiga, mancai siat tamatiga frisca prus bella puru, ma chi non tengiu tamatiga frisca ddi pongiu cunserva e <hesitation> e dda fatzu coi. Dd'aciungiu sa sali e <hesitation> apustis a mei mi praxit a ddi ponniri u scantu tapara puru, chi ddi 'onat cussa specie de gustu tipu pizzaiola, aici. Candu est pronta custa bagniedda inzaras nci pongiu is hamburgher. Nci pongiu is hamburghers, ddus lassu coi Beni, poita a mei mi praxint cotus beni. Poi, apustis ddus <hesitation> ddus giru e ddus sigu a lassai andai, in s'interis s'acua est sempri pronta, buddendi. Ma is spaghitus non nci ddus ghetu 'ncora. E cumentzu a preparai s'insalada. Preparu s'insalada, <hesitation> una latia, duas tamatigas segadas a finu a finu, u' bellu 'nsalatieri e pongiu in sa mesa e poi po ddus stentai inzaras ddis potzu ponniri calincunu arrogu de casu, calincunu arrogu de sartizzu, calincuna olia, u' arrogh'e pani e issus cumenzanta, candu lompint, prima de si papai sa pasta, si papant custus <hesitation> custus 'ngaungeddus aici. Chi est stanta ca ddu sciu ca ddis praxint. Poi a a u' certu puntu, bah, finalmenti seu lompius, s'acua est buddendi. Pigu is spaghitus, asumancus, funt in cincu, asumancus ddi si ndi pongiu asumancus mesu chilu. Bah at essi pagu puru, ma gei <hesitation> gei ddis ant bastai. E lassu, ddus lassu coi, dus, de solitu, nci ponint <hesitation> dexi minutus, undixi, ma deu ndi ddus tengiu de s'acua pagu pagu prima chi siant cotus, poita ca ddus pongiu in sa sataina innoi iu preparau s'ollu s'allu e su peperoncinu. E candu apuntu, dopu 'u dexi minutus ndi ddus tengiu de s'acua nci ddus ghetu inguni aintru Su fogu de sa sataina fiat giai allutu, s'ollu fiat giai bellu callenti e inzadus ddus morigu inguni aintru, finzas a candu propriu s'acua is spaghitus nci dd'ant bufada totu. A cussu puntu potzu studai, mi circu is pratus e pretzu po <hesitation> po fai cincu pratus e portu in sa mesa. Sa genti ormai funt giai cuminzendi a papai, totus cuntentus, pongiu in sa mesa, ddis nau, beh signori, buon appetito e spereus chi si praxia totu